اه حتى في اماكن مؤخرا هي الجزائر اه في خطبة خويا. الحقيقة بلاد سمحة تجربة جديدة تجربة فريدة تحس كل شي في حجم كبير غاب في جوامعهم كبار. سوقهم كبير بانيهم كبير ما فهمت تحس كل شي عندهم ما فماش حاجة هاكا صغرو نادم تحصنين. فقط.